Illi thanthe won muhimu hamtua katika viungoo binaadam naftii binaadam dhub illtan atamm ilaletha yenan illtan mwazo chafuan hidhawothin wonn akha zinaa than faa khulii bayaa irabeinii taa lamesit illtan yaani won cholee illithi si ijethu hamtu illithi si ijethu yaani taa akha adhuafaaa thaa akha torchiafaa illit sidhan won tun khuli illi hakhitii won akhanathan dhudhu bayya iraa beiiii